Handu ngili kunaendea sha fo mbele nweni nalisidi iva momuu kabisa kwasababu shandu ngufu sika shika handu shikase sia kwete ngili ilima iruunda se fo lasma maisha ne shiiva moomu fo mbele.